Han ñe de blúfat ma nhúrni mmada yaa, diliin gaaji ma, tengesen gaaj, ngi blúfat gaaji ma, ge de ñe gmaa gi ñe húru. Diliin we bigolla gaaj ndi bimmegesi wi mo, bigolla bsu bee bi bingi yaa mo bigol ma boli mo beno wee bimmegesti bsu. Te ndi blúfat bee mo de bjéŋ, bee binjédi, binan bidagí han bsol mo binan binruŋ. Ndi biruŋ mo, binan bidéede, ndi bidéede bisów, binan bi wosa, ndi biwosa bi. Binan bijiiŋ, binan wuujur ŧuŧugi ma ndi gbii ma batí, binan biɓéŧi, ndi ɓéŧ mo han samba mo, unbiiŧa blúfat ma gaata ɓalagle, habe bimmegesi blúfat. Waabo bina tengesen be, be njuunji bgéŋ ma, ge bingi haa mo, ndi bihaag mo, gima gee be gihódi ma, ge bingiti meges mo, bina tengesen ma.